Õbraq otsustiq, et lepüseq kokko, et nä kunagi naist võta-aiq. Läts' aastit müüdä ja üts näist armu kõrvoni ärq ütte ilosahe näiohtõ. Ja pruuvsõ külh var'adaq tõisi iist tuud, a lõpus tull' tuu iks vällä. Noh, ja tõõsõq sis leiq käega ja tulliq tä pulma. Ja kõik lõppi häste ja õnnõligult.